إذا تفرغت أسبوع كامل ببدأ أول يوم بالراحة والقراءة. اليوم الثاني أروح لمكان جديد واستكشف. اليوم الثالث أخصصه للرياضة وممارسة هواياتي. والرابع والتالي ألتقي مع الأصدقاء وأقظي وقت ممتع معهم. في نهاية الأسبوع أخصص يوم للإسترخاء وأشاهد أفلام وأمارس الطبخ. ها الأسبوع بيكون فرصة لأعيد شحن طاقتي واستمتع بالأشياء اللي أحبها.